ماكلتي المفضله هي الكسكس التونسي خاصة مع بعض اللحم و الجاج و الخضره، تحضيرو يفكرني بلمة العايليه في المناسبات، أما في الصيف نحب المأكولات الخفيفه كيما السلطه التونسيه و السمك المشوي لأن الجو يكون حار و يحب الواحد يخفف الأكل يعني الإجابه تختلف حسب الوقت، في الشتاء نحب الأكلات الثقيله و المغذيه و في الصيف نميل للأكلات الخفيفه.